Sɛ me "internet" nnyɛ edwuma a mobɔhwɛ dɛ "internet" no odzikan, ana osi do anaa. Sɛ osi do a na ɔmmba so dze a nna ɔno mobɔkɔ fone no mu na mahwehwɛ bea a "internet" no ho adze n' wɔ n' na makɔhwɛ siantsir a ɔmma ɔmmba n'. Meyɛ aa na ɔnnyɛ yie a modum fone no na masan asɔ n' ne bio. Ɔnam dɛ mpɛn pii no yɛyɛ ne dɛm a ɔyɛ yie.